<...>Raha tsy hisy moa ñy olo tsy hifampikisokisoky amin'olo zay, ii olombelo tsy raha mahavita ñy vatane, tsy maintsy mila olo ii hamonjy azy, hañampy azy, hifañampe amine lafa misy ñasosorane, ka laha ñ'olombelo raiky zany ro tsy mitakisokisok'olo, ialavira zay fa olo raty, fa ñ'olo tsy maintsy mila olo manahak'aze avao koa mitakosiky aze.